الأصوات كلها بصفة عامة الرتميك، ما تخلينيش نرقد بكأس غار يوتر لي أعصابي لدرجة كبيرة، ويخرجني من عقلي الأصوات الرتميك تكتير تسبالة تزنزين، تلبانة، تزنزين، ناموسة، نبحان كلاب، أي صوت ما. ي الحقيقة، في وقت النوم، من فضل الهدوء تام، ما نحبش الأصوات، خاصة للأصوات الرتميك، يعني إللي قاعدة تتعاود تك، تك، تك، تك، تك، تك، تك، تك، تك، تك، تك تك تك، ولا م فيها ريت محدد.